A i sun le rue, le rue e i pedai, i pedai e la caden-a che bütandie ënsema fazend giré giré i pedai la caden-a a cumanda a cumanda la rua darera, nen cula davanti, cula darera e pöi a i sun i fren, i fren a cumandu le rue se deve fermela o menu